Kwa hiyo <hesitation> nao- na vintu vya wakundavyo wenye, haya kama pilau wakakunda sawa hawakukunda ni ubwabwa zaidi ubwabwa waupenda sana hawa wana, nawamba haya we doho wateka aho mcheye hiyo ndoo kwa sabuyi, dohako hiyo nazi ukune wampike mwenye, basi mwana wampika mwenye, mwana wa daasa <hesitation> daaa sita da saba mwakani aingia akini <hesitation> aonyosha mwenyewe vitana wali wa wakudu kana wasiwasi kwa sababu namfundisha akini zaidi apenda sana ugayi maana mie mwenye wanfaa kuvaatuka au kasegaha tuhu ngede keo kidasa nadida na msunga wangu na dagaa naendelea na- na- na- na shughuli zangu kidaha kuwasa maana nkande ukahasa kio ya kusimama, afadhali umweke mwezio mwese kuona hayo ade akushukuyu lakini ukase Mungu pia <hesitation> nku- haku haku kakuenka baraka ne aho nkade angu zaidi mie npendao ni <hesitation> wa- huo ugayi hawa wana wenye wapenda ubwabwa, siku mwengamwenga kama hivi ni bada nkampika <hesitation> nkutu wangu aha nkaugea vuta kidogo na ukituhahituha nabandika kizungu changu navuuga ugayi nami, na nkada ugayi musi kuoniki kimpika ugayi musi saa sita kamili kaugonga go nikiuhitaji vituhu kwa kweyi na- napata kakombe ka chai na vikarimati vyangu viwiyi nanywa nagona, wada wana hanyii mweda mdembwe atakwenda ogaivi tu <hesitation> we mwana bale ka kizongo cha ugayi, abadiyika nimpika ni kiasi chenu cha watu wa wayidi, navuga ugayi ugayi wa watu wayidi basi wada, tatamwiya tamwiya tagona, aiza siku ntuhu kama hivyo akonda hivyo nindivyo afaavyo basi nawaruhusu wampikani ni muda, kwa sabau ukintukia mtu akonda kuda washukuru, usikungoja mpaka akaumwa ntakumwinyi niza we kati ya nibahada ndo akada mi mgima ni vitana zaidi, ko kwenu mempatako yakumuingiza kuda ni mtana, eaho twampenda ve ni hivyo ugayi, bada kidogo, ubwabwa, vipilau kidogo basi nada, maana viye vintu ninavyo na- na pakuchenkua chenku basi nampika tada ne aho na mwizukuu wangu, winda kuoga basi tatamwiyatamwiya tehosa, kaacha kama hivi twaendelea na mambo yetu <noise> <hesitation> wantuhu wapenda huo ugayi bada, wali <hesitation> kio sana kama hivyo, manga, mahuti, wachemsha mahuti yako kayanyua wakayachemsha tetanga nkuo baridi ikachelea kanywa na nkuo Wadaha <hesitation> ukusa kuda kuchemsha ngogwe zako kuzisaga, <hesitation> wasinta au kukaanga mbiyi mbiyi nakuwa sinta, ukapata nazi hayo mahuta hata kugea nazi, kwakupata wakimsha magima, manga wako kupata wagawa nazi, kwa kupata wachemsha, kwachemsha neya hoda aho na hivyo vitu ambavyo kuchemsha ngogwe, kuchemsha <hesitation> nanihii ntunguja zako ziya ndododo zatangwa ufide, wazisaga, wazisigina, ukabindua kama kakako wasinta wada, au kudondo dohoti dako dankuwa wasinta wada, ko huo ugayi kama kawaida, bada pia watu wadipenda, ukandika bada dako wada, bada dako <hesitation> naa mboga mboga hizo na dagaa dagaa kuchemsha <hesitation> waada wada, kupata kipande cha mpampa wempika wada, kupata samaki mpana wempika wadie, hakuna masagu vyose vyaendelea na shughuli, kwa hiyo mpaka isaguya kande zose sie tatumia huku ka <hesitation> ubwabwa Manga, mahuti, magimbi, mayubwa yose tada, nko nakachemsha wada, basi <hesitation> ta- tada hivyo vintu hatizui kama nativizoea kamwe maifu yetu kama tivizoea basi tempika hivihivi hatado vyokosekea na manga twabadili mahuti, kusokea mahuti twabadiyiii <hesitation> mmanga kusokea <hesitation> nanihii ugayi twabadiyi bada, kusokea bada <hesitation> wa- wa- wa unavicheza kwanza ubwabwa wada na makande sasa siyatada katisaguo dizoea ka kuda hizo nkande, kama <hesitation> katizi katizi kati kazi kazituzuhu mamaifu yetu <hesitation>